Kobata mshji matu kuchelli wa kammya a kuchelli ta ka rin mdu kur, karin mdukur ni to plarar ani mdukurni anta matalaga kuchelikurni kammya ani kullum sak tha gakka mudukur mighu mwa asi mda ta kuchelli abur ghise asini. Amma mighadika shang koba arziki tu gahika ni mighaɗa mshiji halla su pal suɗa zuwa makrwa, shang sakatu ghisesini gawuti kma hurhurari. Amma mighu khikari mighuseini gawuti ta kuchelli ka nawarin ga asini. Ko gansi ka tra ko gan tra ma gawuti ga anta myari, kullum to bara kaghseisini kammya nɗufari nammama kaga. Mi mda pillah suka wufi gha nɗufar aa mdza to ani; kuchellini koba namshji matuniwa mdu kur anta wutalgha. Amma mi ghupla aangha kullum koba anta matu sungni gam mshji matarwa. Ani hyel an mɗursintini, mi hyel khi voaka nɗu fagha ta baiwa. Baiwar tsuwa shang sutu ga harari la ɗa wutalagwa. Amma mighu ƙa koba ghu thzdjar mda ngni ghu thzdjar mda ngni kullum gawul. Kuchelli ni yanti nɗufa gha mda mgni da mda kuchillini aa yanti nɗu fari, kullum mi taɗe wuti ngha wa tun hankala aah tsthahc taɗahir suna zamta nɗufagwa ghu tsuwa gaɗahir suna zamtu nɗu farwa. Amma mighu khi lam gade kwa halla mdawa. Dame tisi aɗi. Amma kullum mighu khikari ka kwa halla mmsjii ghu kani gawuti mighu sii da kuchelli dawuti mdur ɗaa. Mda nanaa thsdjar ɗaa khisie aah mda ngni taka amfani alada aah mila ngni taɗe ka an faniwa. So ghu nanaa harani gaka anfani amma mda na ɗena harawa taɗe kwa so mda na pillahga kəɓa a matari to taghi thsandr koba neta mshjii matarwa kuma mda nawutini akwa thzdjar mda. Mighu thzgar mɗa to gawutini amma mi gha ɗa thzdjar mduwa gana wutawa koba ɗena mi mshjii matawa. shang mda na pillaga koba aah matuni stthandrinni koba mshjii matawa. Laƙu ti ghsida bara kwaba. Kucheli tsama to tsobanni. Mighu peri hankalaga antu ghi bara tasie an. To kuchelli maa ta tsopani mighu thzdjar mda ga wutini mɗur tsokti wutgha kata hirtu kma aɗiwa mdur tsokti wuti gha kata ghilnga adiwa. An kullum god kuchelli ka wayhi. Gaɗahir suna vughak hurkmawa. goa shang shang mighu mutini akwa mmti suɗa, makr gah wutini migha ɗimitiwa to gan hara to mugu wutni. Anitamsira mi koba kam shang mda na pillanga koba aah matari wallahi koba mshjii matarwa takghu tsthandri. Ko baa migha tsokti thzdjar mda khikari anti ahmatari migha ɗa thzdjar mda kwa to taɗa matawa. kummya ani ta ndze paa shambar sakati gha hhikaani mighu haullan mda to gawutari mighadi hanlla duwa tin to tin ga ndzi ka sungha. Vinti khi kurtsuwa tin ga wutma go tramta wulgha da changha. So saka ghuma nɗufah gha aring mza; da tsuwa do kuchelli. ghu kari gaɗi thzdjr dawa kulin tsuwa khi kura. Amma mighu wuti mda kullum ta murnani nɗufah mbdaklaka, takhi thzdjar mda. Tawuti sunghi ka halla mdu ngni tawuti sun ngni ka hallan mdu ngni, to kullum mi ɗaakwutigha da kucheli ka siiyingha. Amma koo gan tstharta a madina antu ghu sii, gadena halla mda komaiwa wallahi adi mdana kuchelli ka sungha wa amma mighana kwa hallum mda tsuwa. Koo gana kwa kauye tu mwato dekwa lukwarwa mighu sii mda kuchelli ka siiyinga. Kammaya gaka anfani alada. amma mighu deka anfani ledawa manti dahara kaghuni, so ɗiti dahara kagmai. Shang sutu ga harari da damu kagwa mi dak wutiga tumkowa a kilinta khirari. Amma mighana hallada tsuwa gawuti do marmari ah nghuza zam nayar khusii diya, da kuchelir sinyinga ni amma migha dekwar hararwa mi mda pillaga mda ngni khisri diya tin a wula ah fori ka tsa mdir gha nga adiwa so mda pillaga koba aah matu su ngini wallahi takhi hara tsthandr koɓa mati komaiwa, mdikurung kawau anta matalaga; amma migha deka mili kurwa ghiwari tu koba amata laga kuchelini ngni ta iƙon hyel tadi karin zamanwa hyel anta voalaga akwa ndzaga tsama apaah baiwa.